fŧafñe fegí fima nñaan biãŋ ma, ngeta giñaan gdagí gtídi gi, fwosante ma, nga añaani liiti ma. Fŧafñe fe daal, fe gí fi ma, húri yaa fnyaa biñaŋ ma gwili ma gdúba. A bboorin ginñaani liite, ginñaani ɓaali wiindi ma. Njali ma bimmegsigi fŧafñi fmooni gi yaa geegi fŧafñi bâan bijaa bógi ge gí gmoon, gleebi, wi ma binyaa binleebi. Ndu ummegesfi mbuni ujaa gaaj ma, binyaafi ngi bunu ujaa, bunu ujaa we gí wi? Wima binyaata a bsaayi, a bsaayi binyaantitiwi, ndu yaantitiwi a bsaayi, undangiwi ndu udangiwi unan wi sib. wubli wi ma unan wi túm a gibool, untee teenti a gibool ma. Baaji unan jédi wubli ma unanwi túm haji ma, unan wi jujur a fsíyo walla a gibool, agi beñuwaari yoo. Uga túm wédi ma ududuulu, weewi bijaa ma yaana ginguuya, ugaa wi guuya. Hamma unguuya wi bembe ududuulu han wédi ma ñób mo, ndi wédi wembe ñób, unjiŋwi a gjoole. Wee wi unɓéf, unɓéfi haaa, hanu udoos mo, njan wali nloti toom, wee gí nbun ma. Nbunu wembe wee wi unñaangir, ugiti mo omon, <hesitation> odsafeer, unan wi ñaangir, <hesitation> binyo we, binyaa ngi wúbla, <hesitation> dúnŧin bogo, we fana bito yaa ngi flúfat, flúfat be bintita wéli han bbii mo fis, be fana bingiti meges mo gŧafñi gmoon, weewi ñe húra a fŧafñi ma.